पाको रात्रेच्या कलोकांत आपली वाट सोडूनक आवाजाचो। उपयोग करता तो तोडांतलें वा नाकांतलें आवाज करता। हे आवाज फुडें आसलेले वस्तुक आदों परटून येवून ताच्या। कानार पडता ताचे कान बारिकसांने ह्या आवाजांचर नियाळ। करता आनी तो आपल्याच मोटीण एक नोक्सा तयार। करता हे नोक्साचे आधारां पाको रात्रेच्या। कलोकांत लागून आपली वाट सोडून कडता।